Nidá dá'a xó yó anida di'á xó ná ho o on. a dá davii xó konia ná nida dakuao deeo nidá no xhikano ta kaoña ta dikan tá ho nruñoa, chí ho o on. nayó ta davaxhichí ta kukanó na kao ta kao di'a a kastó na tuaó kadao yudini akasto na tuao kada ho o on. kuchó ho o on. <hesitation> nunguan koa mi ñóo yó, tu oxinio na najan tá kini kua ta nanrukuná ha ho o on. es <hesitation> najan tá kini kua ichí xó xóna ta ho o on. na na ku tuá na dakuaó deeo tá ni na tajan ta xa dakuaxhí xa ke xhikachí xanxhí, ta nida no xanxhí ta konechí konchí ta kuagana konono costumbre xó dáxo xhín dadavixó, ta ho o on. davana ta xatán ini naña takixhía ta narukuná ta nota konina ho o on. dakuanaña ta dakuaoña ta dikan ta o nruñoa chí na kuaó mio na nruñoa tá koinga ho o on. kan ta kao di'a, koiinga ka nunguan kao chí na nri no tituaxotá ni anri noxhí chí. Ho o on. nruño xhika kuanña taxajan ta kó dakuaochí, ta ke xika xan yó tá xa ni dakua kiniyó ho o on. mixhi ta konexhia konchí ta ho o on. nayó ta orixa ná tona tuaó kao ta kaodia tá ho o on. kokena mio, a kuakunrena mio chí na yó ta oxhinio tú kini kua ichí na xoná ná ho o on. ho o on. na nake na kao di'a.